daman deno zi daman ko ina habri ki ki jama'anko nako andi habri jama'anko andi ko ki iyalenko ko ki millanko nago kanadi ki zaɓɓinni kumarshe kumarshe kumarshe andi ey moɗibu saiku tu tu take rayuwatku andi ey moɗibu amma nago andi kanadibu saiko moyi goi modi yabteko tili deno, yabteku tili deno to ku ɗa'afa bo yobibu gunidai tade ki ki rayuwatku dan na ɗa'afa bosi a yabtekuti gabonoma baya eh gabebko sibu ma'i amma na- nako fet kode'inimmi shikenan andi ey moɗi bu to shikenan ku ina marshetku naku ino marshetku ku wanɗi ku wanɗi gobolo, ɗeno go bolo daman goko ina habri kite yoto na kolko eninko yoto a gwala eninko bu amma yoto agwala eninko saiko ani na kolko eninko wammi doshi laiki bei zauko a enitid uska a eni ah a eni uskabu nade'ini ɗafita yoko wammi a kwala zaini sosai to koko wanɗis ma ki beiko na nɗeinot lafiyamma lako arzki ma'i sannan golo ke habri ki zabbi kona lanko yabtitit hawonku kada ko eni bobu gunidai ku ɗenotku ko oni misali ko oni misali saiko eni addu'a yayyi nako eni addu'a andi ey moɗi bu saiku ɗenotku ku ɗenotku andi ey moɗibu sannan naku ndanko a dom wanɗi wansi ago a enitit uska doshi akwala zaigi eyya ko eni wammi amma kada ko yarde bobu dan bo ko eni a gafinni to ai nagafinni ku 'yanko asar kitku amma naku 'yanko kanadi shikenan andi ey moɗibu.